عنّا هون سؤال بي قول أخبرني بي قصّة عن شخصيّة تعيش في مصر القديمة، عنّا يوسُف الصدّيق والي بئولولو يوزر سيف، <hesitation> كان عليه مؤشّرات النبوّة وهوّ ابنه ليعقوب ويعقوب من سُلالة إبراهيم فا هيدا الولد من هوّ وصغير مبيّن عليه النبوّة، <noise> شاف رؤية قالو يا أبتي إنّي رأيتُ أحدى عشرة كوكباً والشّمس والقمر لرأيتهُم لي ساجدون، فا ألّو أبوه لا تقصُص رؤياك على إخوتك فا يكايدونك كيدا لأنوا أخواته كان يغاروا منّو كتير ليوسُف الصدّيق فا خاف عليه أبوه وهون تآمروا عليه إخواته على شان بدّن يتخلّصوا منّو لأنوا آخد كتير كتير اهتمام من أبوه، وأبو- ك- أبو كان نبيّ و وهوّ نبي فا أخدو وكبّو بالبير مرئت قافلة وأخدتو وربي بي بيت عزيز مصر، لمّن كِبر بيّنت عليه النبوّة وكان هو شاطر بتأويل الأحلام فا هوني كان فيه كمان <hesitation> مرْت العزيز زوجة العزيز. أد ما كان هوّ شب كتير فائق الجمال كتير كان وسيم وكتير كان حلو فا حبّتو وهامت في عشقاً كتير كتير حبّتو، فا بيوم من الأيّام راودت- راودتو عن نفسا فا هوّ استعصم <noise> ورفض لأنّو هوّ ما بيعمل الفاحشة فا تحطّتت عليه وسجنتو أعد بي- بالسّجن طناعشر سنة وهوني بي بالسجن صار.